Ko nithu nyinchee ba ra denu la kunch'a la ko chaa sa la gujnu la gu ku'a ko gundala kundanixra la yee guya la cuando nda su'en naa thina yaa nda sine ndayaa ba gundala nda yaa ba kjin tii chii'chi tii la ti ne'u la tii la tandua la techiua la tite la ndayi kjaa ba dechi uaa la dachi chigua ngui chi bee noo chi jia ti neo usua tinyiyeau ba thandaa ba yee ti thindoo la uyaala yaa nyee ba undanixra lanee ba ti cha kunch'aa la negua ti nano nkua nyeñea kunch'aa yanka tina bankjo bayaa ni ko kunch'aa yanka thi n'e ba je'a je'a ku yaa la je'a nea ba chujni ni na'no nee niyu tingu tiu ti yaa ntha ngujee ni ku yaa la ianca ti kantuu ti ñao ba ngua yaa na yoo dixe'a ba nunka nthiin tsenao ba tun y tun nigua ni thu ra kjon ko ninchee ba ninxea ba nula hasta juingua chi chi uxee nu kuthan ti un nde thi chigua ti tandaa ba ko ta kuyaala ra ko junchee ba ko lo que es kunch'a la lo quee kunchasa ra. Lo kee kundara yaa nii ya ku la kunchee ba para dexian ba nu ku yaa yaa nchee se ko ti jiithuen ndala kuchidee kuchidee la guu yala yoo ndayaa ntha tsjo la uyaa ba yaa uyaa la pero nda tsaa ntha tsjo ñeentha ja'a na chunda ntha thusan ndaxra chunda ntha thu sa ndaxru a na chuanda ntha chjexinaa nthatsi tsjo yaa ku lathee ba nguea ntha tea kachu ndala yaa ti ndala ba para datu'an nda tixeuantha tirijiua tsjo tsjo rioua ja ndanu a la tsjo rioua ja ndaxra la ja' tsjo rioua ndach'ee la tsurioe ba ti jio'on thutsen ian ta ya ba para xingu jie la yaa neche'e ba jie la ya neche'e ba la bayaa sixin tsjin ngaa nthaa ngutulo yaa ya ujuara tsinguanda ra yaa ndakjan la para yaa ni tigunde yaa nigunde la para atho bayaa je'e ba je'e ba la yaato ñee ngo jino ngusiñe la tijunu yaa la yaouringe'e thee jinoo yaa yaa uringe'e paratu yee nguji no yaa ti para nunca sathee sajee guyaa guya la ringi no ngee chringingua. Ku yaa daringixi hasta kan kan'on metro yaa daringuixii nunthe nthe ba su ngigua subterráneo ahi vive ese nadie lo va competir ese animal eku yale <hesitation> bitha'a tuyee ba bitha'a ngee tuyee ba sii cho ngi ti sii nchi ti ra ntsisi thikjo ukjoko hasta kjoko ta ixin undaa iko mixin thingi kjo mixin techua undee yaa ti neba ko yaa ti dayaa tjigu gu gunda ta ya ko nda tayaa ba ka ko tayaa ba tsjo ko tayaa ba ka tsjo porque yaa ba ndala undela ndegua ixin pero yaa ndaneje ba yaa nchi yaa uchii u uchuka la guu ya la ke nchee ba peo ndela bayaa ba la ñeba tuñaoe la kuxijno ñee ba jee ni ti dutheni sugua duteni ti kjaa ni tunkexi ni nieguya thingi tsjeni yaa tingi tsjeni niegua kexree ch'en guya la ya nch'egua yao chukan yao chige la ya la tsjon la ntha la yaatha la ba ti yaa ba. Ko uyaa la tajeyaa ba masi tu'ien matsi yicha ga thi <hesitation> th'e t'exigua deñao ba tajeya ba naa ne ya utsii yaa la uchen de see este ya datjujin ba ndu gu gujnu la kujndi la ngunchixi na yaa la jia la nduthu la nde ya ndutu rujin ba thi chjen ba ndu para ti ngeba ngundu yaa ndane ma yaa yaa nch'e gu gujnila gujnu la <hesitation> ko ti kunchixin ko yaa ninguya la taayaa to tubaya la tinjiba ndu a ta nda ndasen ba sinthu ingayaatjun ko ee yaa la tje trijin ba to esen.